Pia roktongkhor ni bagwi belai khe nangkukmani tamni hwnba bohrok bwthai no torna bagwi chubachu khlaio. Bohrok omohai khe khlaio pollination ni bisingtwi aboni mane wngkha bohrok kaisa tokni tei kaisa tokni pollen tubuo. Obo buphangrokno bwthai bwthai tei bwthai kwtal swnamna bagwi chubachu khlaio. Chwng chanai kwbangma chamungrok jephru apple badam tei tomato abo wngkha rangchakni sakao. Pia rokbo hayungni <noise> buphangrokno torna bagwi chubachu khlaio abo mal matarokno chamung tei tongthoknai rwnai. Bórokni samung bebak ecosystem no chubachu khlaio buphang tei mal matarokno hamya wngwi tongwui. Pia kwrwi khe kwbangma bwthairok kwthang tongwi manliya tei omo bebak chamung <noise> ni lama no swkaknai.